<hesitation> wom bying nzuk a nkpa yet ka̱tuk nswak nhwa bu̱ a̱kumbvryring an hywan yung rot a̱mi konzan du̱roya, ka̱tuk uswak nhwa bu̱ a̱kunbvuyring a̱n hywan yring yet a̱tsa̱tsak nom a̱yet ka̱sham non da̱n zuk, a̱kpa̱k ka̱ram <hesitation> ryok n hywa ka̱ram ka n nu̱n wui yya yreng ni a̱kpa̱k ka̱ram ana shyi bu̱ ba̱kpa̱ndang, bu̱ ba̱rwai, zu tsaai nkkang u cat ka̱barak ka zu na̱n swrang ni u̱ yan za kyang u̱ tsaai na̱ma̱nkkang u hok a̱nshami, ma nyyai u nun yya yreng to u̱ ka̱kpang sai dai n hywa u̱ nu̱ yya bu̱ kyang nbvah nzaka ma ku cong bu̱ tat ka̱ram ka̱yaan kyang an yya ba̱nying i a̱ kpak ka̱ram ku̱nom a̱ya ba a na hwa nzan u̱ nu̱ yya nda a̱yanyet uzan u̱ nu̱ yya ku ra a̱ya̱nyet, a̱kpak ka̱ram nna shya ka̱ba̱nkyang, ko zun yya du̱yywa ba se n shya ka̱ba̱nkyang n nang a̱yin n hywa to ngama nani nom byin nzuk nani, ncat yya du̱yywa ngan nyring nom nbying zaka, rof ni a̱kpak ka̱ram nna̱ yya nkyang a nna cat zu yya nkyang a. <hesitation> Ayanyet na nan hok a̱usham, ba̱nyet ba a̱nu wu nyung ni, a̱yung kyang an yya ni, a̱ yung nom a̱ya a hywa za gwai ka̱za zof nom ani, nom a̱ya nupa wani nan ba u̱ka̱za ka n suba hywa di wani ba dan n shya gama ba, dan shya gama ba, n na rot a̱kpa̱k ka̱ram n na cat yya kganga a nu reba̱nyet, a̱nyeyya ni, da̱ni diu du̱ryya syak ni u̱ du̱ryya syuk <hesitation> zu yin <hesitation> ba̱ kyang nbvak zuk agu yin shirya, ko da shike ku̱ yin yet du̱yywa ba ma ku̱ yet sajada dyep ka̱za, zu ting u yei ba̱kpa̱ndang u dyep ka̱za u̱ bvom a̱bvom u̱ shya ba za yya, ba za naai i zu̱ dyep ka̱za u nyak nbvak njit da u̱ nyak npffa njit da di ka̱za, u̱ hywa ka̱za bvu za shei za nyyi <hesitation> shei u̱ na̱bvwa na zan zzak ni, u̱ na̱bvwa na zun wii cong a̱nsham ni, za na naai tof nom a̱ni ba̱ brang u̱ba̱ shei ndyya nba na, rof nom ani ryok ba̱uyet ba a̱ wui na̱ bvwo ni a̱ wai shyi ba̱n wan ni ba na̱ shya, a̱ shya na̱ bvwo na rof nom ani gu̱ yet nom a anu ba̱ byyi kpung tun ni. Rot a̱ni a̱kpak ka̱ram n na sook nom a̱ya n nun dyep ka̱za nsook nom a̱ya ku shya n shyi zu nyya ka̱bacuncong du̱yywa an ku shii ba zan yya ku̱ba cancong du̱yywa u̱ ya u̱ swa ba̱ ba̱wumbayang bu̱ ba̱kpa̱nang, a̱kpak <hesitation> masaman kyang nbsak zruk azu yya tare u̱ naai a̱gwam ka̱za tare u yya nkyang nzaan ndung wwon u̱ naai ka̱za ka nza tyyi bvwak abvu za, nyai mon a̱ya sutat nom a̱ya u̱ du̱oyya bai brak, za nyak ka̱za nkyong a zu nu yya ni u ka̱ tyyei nyai ka̱pffun har su tat nom ani u̱ du̱ryya bai a̱gwam ka̱za zu na̱ naai a za brang u̱ za yya ni u̱ za yya nna u̱ za yya uya u̱ za yya nna u̱ za yya nya, a̱kpak ka̱ram kyang zu na u̱ na yya ni nku yemi, koda shike ba̱yanyet a̱n shyi a nu̱ ryyi nba, konyan bu̱ yya ji nan sook na cat yya nnu na ni, ba̱yanyet a̱ na sook a̱ nat a̱suyya du̱yywa ko u̱ na̱bvwa sswa nkyang ko u̱ na̱bvwa na ba̱n <hesitation> nan za nkyang nzaan na wui myimm ni, ba̱ngangyet kuma a̱ sook, nom a̱ya ku̱ yet nyyi na ba nnat a̱ su cat kram ko ba sun cat nkyang hok a̱nsham ka̱sa ni, ma nzuk nhwa a̱gba̱blang u sarai, sarai. Nu a̱ yet yya ji u̱ nu̱ ya nyak di ka̱za nyei ba̱wambeyang n yei ba̱kpa̱ndang ba ba a̱n brang u naai ka̱za u̱ ka gwai nka naai, n nyak kpikpit nnom a shyi a̱ta̱ssu nzuk kani di ka̱za <hesitation> u na̱ram na̱yaan n bvo na ayang n hwa a̱nzan n kan n dowk n zzak a̱yin, ba̱yaan a cat a ba̱ naai i <hesitation> a̱kpa̱k ka̱ram, dani di ryit ba̱ nyet, ba̱pfong ka̱za ni, a̱kpa̱k ba̱nyet a̱na tyyi a̱ssu an cyang bawa cat a̱ ba zu̱ ba̱ naai i rot a̱ni u na̱ram na̱yaan u na tung ba̱nyet ban nnaai i u man ba̱ naai i, ku ba̱n nnaai i a̱bu tat ka̱ram ka̱yaan n man ba̱ tyyi a̱ta̱ssu nba naai i n ba krok <hesitation> a̱lubarka nu au ka̱nu-a̱tan ka ka̱za ka ka wa ma̱ nu ba ryyi ni ka drok aba ryyi ni n naai ka̱za ka ba̱ tyyi ka̱nu-a̱tan rot ba ba a̱n pffa a̱n brang gugwai nom ji nom a ka̱za ka ndyyi u̱ ka̱za kani rot a̱mi a̱kpak ka̱ram kyang a n na yya ni kuna shyi an kyang a̱ya.